Woolebe keeriŋ na bare de saaňe mine ko firigool bee bulu ikaa kijee akana tiňaa bare kunuŋ firigoo teŋmbulu bare ambuka tiňaa niŋ yee suboo soto a siyaata issi tuloo duntaa ato yaa janindi foo abee ye jaa kor yaa kee boolu jaariŋ kono ye yee wo tuloo jioo yelema akaŋ yaa londi issaa domole foo waatoo doo ika taa foo karoo aman tiňaa haa.